dansamuu waatin won akasi midassite yaani hadda fulani amaa drugs fulani innamat kannite dubattan abbansun inin <hesitation> emotions issa woishin dansatif hamtua gargar hubbenno fet dansamuu mal sun issamuu abbansun hin dubbetuu hata won at hubbet sunnen yaani dansa hiitatuu kwa sababu abbansun isamuu mal sun haddasunt kasa dubbeta ama hadda sunt kasa midassati dub won akasin sun kullin dansamuu won akasi wom bayya irrabanuu.